Erihindulha emibere yayi inje ngomundu, ngawithe amaha nerinighira indi kyikarugirira. Kundi nga- ngalimundu inje ngawithe esyambera syayi sisiribanikabanika faaa. Hanemu, nga- ngamabya ingane nabandu abangasi nabangabeghere, ngalighundi mundu, nanginakania kutsibu, ingaseka, ithwabya ithunemukania buholho betu kandi ngamabiribanika omwakyipindi ekyi ekyirimwabandu abangathabeghere, ngabya ngangamahunerera. Ngabya ngamahunerera, ngakanaya bike neryo ekyo erikyihindulha kyikarugirira ahangali, kundi namabya ingali nabandu abangabeghere ngali ghundi mundi, kandi ngamabya ingalinabandu bandu abangathabeghere, paka ngabya ghundi mundi. Neryo inje esyambera syayi siryahu, sikahinduka erirugirira ngangakubeghere indi, kwitsi obuhughu bwayi thunaghu ngabuli buthi.